Ínze ínohe iźahalinzemi moimi timi émundun doimi éno eḃaan néɭeeġu nembe nee ínoosi bíḃi neɭu dónembienera hinum kambieġana iśeinoohe kumooġo kuxumexun hinum kulemekaxun donexas síhiimi dólo niġaɭuġo barehuŋuhe dojahalinze.